اول سؤال منهم هو ايه اهتماماته فالحياه يعنى بيحب يلعب ايه بيحب يشوف ايه بيحب يمارس هواية ايه بيحب يتفرج على ايه اى حاجه عموما هو بيحبها هساله عليها و تانى سؤال هساله ايه البيئه اللى هو جى منها لان البيئه اللى هو جى منها بتوضح الشخص دا كويس عموما فى شخصه ولا سىء وم-مينفعش يكون صاحب ليا